Pos comu hizun en Venezia. I amás los barcus i los cruzerus essus d'ogañu son quasi que comu islas. I ai unas semanas salió que pal Japón ya están trebajandu en islas que no s'ahundin i se puein movel. Amus, es que no me precupa ni tapocu ná. Creu que la umanidá pa estu sí tien solución. Veramenti ai pobremas paí que sí que les veu mala solución peru esta custión es mu faci de componel.